ज्वा विभिन्न प्रकारों सब्ज़ियों नामंग तच, प्रमुख सब्जियों नामंग तो। इपा ता पत्तेदार सब्ज़ियां, पालक, मैथी, सरसो दा साग। बथुआ, चना साग, अमरांत, केले ऊ साग, स्पेनेज। दो निपी जडो वाली सब्ज़ियां दो, गाजर, शलगम, मूली, बीट, चकुंदर, रेडिश, टर्निप, पर्सनिप। दो निपी ऊ सया सब्जियां, ब्रोक्लि, फुल्गोबि, कोली फ्लॉवर, ओरत्रिचोक, ब्रुसेल्स, ब्राउटस। दो निपी बीन्स रंग फ्लियाँ, सेम, मटर, राजमाह, चना, मूंग, उरद, लोबिया बीन्स आदि। ए ली सो सब्जियां तो हुजु ता अदबोरो दू।